To narǝ tsǝma dai kowanǝ ndwu wa shǝri pana ndza kaɓo ma ka kobo na wa to ghǝzǝ ko na nama mbǝ swa mǝ swa kala gha wa na mbǝ damu mǝ wa gǝna kǝgha mbanǝ wa to ma gha na na gari zama nja kulimǝ domin ma swara ɗa na wa to mǝ wa gǝna kǝlǝgha mbǝ ghǝnǝ ghyi na mbaw hyi mbǝ mǝ tlǝri swa hya nǝ gha nǝ mbwa hyiri mba kǝl malaghi na gha yaa yausghǝ na gha hari kǝyǝ bukata ghǝtǝn mbǝ ko wa na swa pa nǝ gha hya ra shǝrǝ ma kobo na ghǝzǝ swa pa ko wanǝ mǝ cigyi Wa to mǝ wa ginǝ kǝlǝgha swashǝ gha gha mbanǝ mǝlǝ gari nǝ gha nja na gha mota nǝ gha tsu kwa nǝ gha girgi nǝ gha tsu kwa mǝ wa kǝyi ga lǝr girgi nǝ gha tlǝr ko wa swangǝ zǝ nǝ gha mǝl tlǝn nǝ ko wa wi ri swa zǝmǝngǝ sǝghǝgha nǝ zǝmǝ ko duw duw fa ma wǝ cila na ma nda wa gina kǝni domin gina kala gha samsam na ko kǝri ma nagha kǝri ko pawa tǝ vǝma kǝ kum ma na nu nǝ mbwa vǝlǝgha vǝl ma nda ghǝla nǝ mbwa vǝl gha ghǝzǝ ra ɗa ma kobo na wa to ndǝr mǝ wa zǝ kǝla gha ndǝr wa to gagari nja ma ghǝzǝ tlǝr gari ma ghara ko wǝ gha ra sa gha kobo ra swa na sa gari hyi swa shǝriya tǝ ghǝna kobo